Han tz'oo' nila' kikoj la uuq ru'uum este wula are' qak'achariik ja'ar la kotaq po't ru'uum are' wula k'ej k'eh colores taqee' ja'ar este riye' qa qak'acharrik hoj are' wula onteera la kamanik reh la wunaq laloo' pan qatinimiit ja'ar tz'oo' nila' nikoj laa choota nikoj tiyoox